Au pilot fo au <hesitation> nini ofa lidak sona ami lewat neme lalai lain sona au harus sanga cara na lo bek do untuk au afada penumpang fo ala boso bi.